Vanyama navo vakiichwa indo kaha koakolea kukole kumkabhie aghatei ghachiichwa maumivu ukaghole unge akyahugha bhaghire vyaya vyakamnibhaya mnukole ni mburi kana ng'umbe kana nguku aka fike. Vikamghoya mruwache funga akimbona akiamrichi niata asinia kobhaa asiniamrichilia vingi vya kupokea bidhaa lakitu kududile, vengi ukakolea haghire ukakolea aghire ange handu haghire kitwa kole achifugha nguka kana gh'umbe kwakolea taphugha taphugha thababu phuga ni mru uya afwie kwahiyo vanyama vichiichwa ku vachiikaa vaghire navo huruma kana ni iki kuya vaghire.